جوش و خروش چُھ کشش ثقل کہِ مخالف طرفہٕ کٲم کران، یوس جہاز بۄن کُن کٔڑِتھ۔ اکھ باقٲعدٕ ناو ہیٚکہِ نہٕ پنٕنۍ پُرجوش کنٹرول یا تبدیل کٔرِتھ، مگر اکھ آبدوز ہیٚکہِ کٔرِتھ۔ امہٕ سۭتۍ چُھ آبدوز آبس تل غوطہ لگاونک یا سطحس پیٹھ ینک اجازت دیوان۔